Ijekuwaaa kulia mwango nimwazilee, kibhoko nikilungu, hekalu nipushwe porii, nikalale ni mbogaa nililedodenamu naongela ya makunguu, kingine ni kwenda gumootaa anipenda atakile anhadhi atakibhona, mbate tichokolani naaa ichichemjaleti kikondawa, afu avile naa Kunde kuchi- kuchilaghaa fia kulukubwekima nkichila wafia, chio paku nendeni kuchi, kwea nini peni, halafu chimvai uwe na mmanga, ubhabhile nimeokoa cheni ni manga, aule mama lima kibhoni, ulemangima kakibhoni mwa ngeli na mnize lakini mwajumbe ni nivelande bhosha, neyo nkaunga, ni mpaye nalema kamilongo. nikavua achilia mahavala kuwa.